<hesitation> Ye maro ny sakafo heverina fa mampitombo hery ny hanin-kotrana rehetra rehetra ohatra hoe ny katsaka, ny mangahazo, ny saonjo, ny vomanga. Ao anatiny ihany koa ny voankazo toy ny letisy ny manga, ny akondro ary ny hazan-dranomasina ny trondro, horita.